Deh 'on ybeh-a :mor zorn zen zorn bo 'on 'ye-a di 'de 'on 'ye-a 'de zorn-dih 'si,:. or 'on pi 'an-a' plaa' :koo: :or :ne-a 'o, :yee' 'on 'duo: duh-a 'ni 'on po-eh 'de en bo 'de 'an di-ih, :yee' 'on :dhe-dih. :yee :mor 'on :dhe-dih :yee' 'an mu :porluh 'di-dih :tba. :mor 'gwie: 'yluh bo :taa zi 'on :se-a :koo: 'duo: 'i :ne :dele-ka 'on se-uh-a di-', 'on :mlor 'on ybeh-a deh <hesitation> :bhala' or-: 'on ybeh mla-' deh-' deh 'jeh. Deh an no-a di :koo: di :koo: 'gwie: 'yluh bo deh+ :dao' en se 'o 'on :gwlii' :ne :mor zorn zen zorn bo :mor <hesitation> 'on 'ble :koo:-plu+ 'de 'gbu :an 'ye-a <hesitation> :mor 'on pi 'an :koo: :or pla-a', 'on 'duo: duh-a 'ni-' :on po-eh 'de en bo :yee' 'o bi-'. :yee' eh-: :korn 'o n 'ton me-: 'on mlor 'on ybeh-'. Deh an no-a zorn zen :duo' deh+-' di ih, 'ye deh 'neh di-eh, jorwor: deh :eh :korn-a :porluh 'ton deh 'jeh eh-: 'an za-' deh 'jeh. 'An pla-dih: :mor 'on po 'de duh-a 'ni eh :korn 'on 'ton :mor ;on taa-ih di